<…> Loa la mahita voninkazo, mana ñy lokony kirairaikyaminy ñy raviny: -Manahaky anizay ñy rôzy :misy mavokely, misy mena, misymavo misy foty.-Manahaky anizay koa ñy orchidy, misy violet io na volomparasy, misy mavo, misy foty, rezay ñy voninkazo soa maroloko.